Punna kunni intu mae iya rua ji, injo ji bosi na paralloa ka nakke tala ku isse i bela bulang sikura injo na bosi, na bulang sikura to injo na hambang alloa